वीते मैं मौसम हिसाब से हल्का आराम दायक कपडा राखंडे सलहा दयोलु अगर दिन मा गरम वोलु ता टी-शर्ट अर हलकी पैंट रखे अर अगर रात मा ठण्डु वे सकदु ची ता वीते स्वेटर अर जैकेट भी राखंड चैन जैसे रात मा वा ठण्ड से बच सकू।